أحلى ذكرى لما كنا نلعب في الحارة كنا نسوي بيوت من الطين ونلعب حرب، كانت أيام ما فيها هم ولا غم، أذكر مرة لما رحنا عند جدتي في القرية كانت تسوي لنا أكلة ما أنساها أحس إن طعمها ما يتكرر، أحلى شي في طفولتي لما أبي علمني كيف أركب الدراجة حسيت وقتها إني كبرت، وأيضا أنا كل يوم في طفولتي كان أحلى من إللي جبله، بس لو أتذكر واحد لما كنا نلعب شرطي وحرامي أنا دائماً أكون الحرامي وأهرب.